Se supon que los perrus sonin más cariñosus peru quandu un gatu es cariñosu es un gustu assinque no te sé izil quál sea mejol. Peru ya te dixi enantis que ara no quieru ni noviu ni perru ni gatu. Que ya mos amus precupau bastanti i ara estamus al trebaju, quandu es trebaju, i al rehuíju, quandu es rehuíju. Te quea craru, prenda? Pos ya sabis, i tú deviás de hazel lo mesmitu.